וויזוי כ'וואלט געגעבן א פרעזענטאציע פאר א גרויסע- <hesitation> ווען סאיז דא זייער אסאך מענטשן. איך וואלט גע- מיך אנגעגרייט פון פארדעם, כ'וואלט געמאכט זיכער אז איך ווייס וואס איך זאג, און איך וואלט מיך פארגעשטעלט פון פארדעם אפאר מאל וויזוי איך קום ארויף און ס'איז דא א באנטש- אסאך מענטשן און איך זאג די פרעזענטאציע. אזוי ווען איך געב עס עכט בין איך שוין גוט אנגעגרייט.